إذا كنت في المطعم ومعاي صديقي وصوت الموسيقى عالي ح اطرا أسأل الجرسون انو يوطي صوت الموسيقى إذا في امكانية او يشوف لينا نحن مكان تاني يكون بعيدا عن الموسيقه دي وعن الازعاج ممكن نقعد فيهو يعني لازم يوجد حل في انو يا اما يخفض صوت الموسيقى يكون مناسب اويشوف لينا نحن حتي تانيه غرفه تانيه في المطعم عشان نكون بعيدين من صوت الموسيقى والازعاج